Aminah le fahasambaragna tsy azo kô tsy avy misy fijaliagna hely fa satria na anao, mandry anao sambatra fa anao kô misy raha le tokony nataonao fa tsy nataonao igny de igny manahiragna saigninao de lasa tsy ta- na anao mandry de lasa tsy tafandry de ankamarôn'ny raha feky mila mifahy zegny anao de anao avake tônga am'le tanjona iriagna.